El desiertu pa mí es soledá, son los paisagis vazíus i sin vida, la durés delas condicionis climáticas. Peru assín i tó ain bichinus que son escapás de vivil pallí. Tamién ai genti que'l desiertu les atalanta. Craru, es que paquí pa Estremaúra semus quatru gatus peru paísis d'essus aciborraus de genti pos un desiertu tien de sel algu agradabli pa ellus. Tamién ain colturas palas que'l desiertu es un sitiu de preva palos garronchus dela vida i tamién les tien un simbolismu espiritual i religiosu.